د کرکټ د غږ په اړه زه کومه نظریه نه لرم او نه مې هم دا غږ اورېدلی. هو د کرکېټ په لوبو کې چې کوم غږ او شور له لوبغالي او ننداره چیانو څخه را وځي هغه راته په زړه پورې دی. کله یې چې اورم د ګټلو په اړه سوچ کوم. ډېر وخت وایم درېغه زه هم هلته د لوبو په میدان کې وای.